Om näütüses <hesitation> pannilapju, midä saq saat pruukiq erinevide asjo panni pääl sis ümbre käändmises. Sis <hesitation> näütüses vispli, minkaga saq saat miksiq egäsugutsiid asjo. Spaatli, tuuga saat vedelikke lakja ajjaq.